لو انقطعت الكهربا وجلست سنة كاملة بدون كهربا، صراحة مجرد التفكير في هذا الشي وايد صعب، لأن الكهربا أهم شي في الحياة، لكنه لو استوى لا قدر الله ممكن نعيش على إظاءة الشمع مثل زمان أو إظاءة النار، وكما ممكن نطبخ الأكل وكل شي على النار.